<hesitation> karazagna saosy leha haiko zao ai: <hesitation> saosy tomaty voalohany, de <hesitation> saosy vinaigrette, de <hesitation> saosy soja koa, de <hesitation> misy koa saosy laoko, de saosy besamel, de <hesitation> saosy pistasy koa o, de saosy curry.